أول حاجة بنغسل الرز تحت المية عشان نشيل النشا الزايدة، وبعدين نحط الرز في طنجرة مع مية بكمية كمية الرز ونخليها تغلي وبعدين نخفف النار عليها المدة عشر دجايج لخمستاش دجيجة لحد ما تستوي.